شوف يا عزيزي طبعًا الرياضيات مهمة بس في حجج معها ،وحجج يعني ضدها من الحجج اللي معها أولًا تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي، لها تطبيقاتها في الحياة اليومية في الروبوتكس في إدارة الميزانية ،فرص <hesitation> العمل التفكير المنطقي الابداع ،والابتكار ،بعض الحجج اللي ضدها عدم الفائدة في بعض المجالات، وصعوبة الفهم ،والاهتمام الأقل بها.